A, mua nuk mw pwlqen fare me la pjata edhe nuk mw pwlqe me hekuros, e kam vdekje, dhe munohem me i mbledh t gjitha bashk edhe m i hekuros njw her n jav, se e kam shum bezdi, po ama kur t filloj due me i ba tw gjitha, duhet, me rregullw, t sistemume, po edhe me gatujt, nuk asht se vetwm nga halli gatuj.

Un shkova nw shkoll deri tetwmwdhjet vjeCe, edhe ngaqw nukw ishim mir me ekonomin, www baba im nuk mw Coi n shkoll, nuk kishte mundsi, nuk asht se s donte, ose, se motrat e mia kishin shkoll t lart, unw vetwmw mbarova gjimnazin edhe pastaj u martova. Nuk asht se kisha ndonjw arsye tjetwr, vetwm ekonomike.

Un televizor ma shum shoh ndonj shou, mw pwlqen shum me pa pwrw veshjet, Ca wsht me veshje, nonjwher kam qef me pa edhe nonj film, edhe mw shum e lej te muzika, me thwn t drejtwn, nw muzik, e lej te muzika dhe mw qetson, bwj dhe punt me radh... ndjehem edhe ma mir, nuk asht se shof... lajmet nuk mw pwlqejn fare, nuk i shof kurr... vetwm kur m i thon tw tjert.

E, mw pwlqen pwr shwmbull do kisha dwshir me msu edhe nonjw gju t huj, pwr shwmbull kinezCe, me msu spanjishten se m pwlqen shum si gjuh, e, mw pwlqen shum me msu, gjithmon m pwlqen me msu, w, okej, dhe do m pwlqente shum pwr shwmbullw diCka si sikurw jan kwrcimet, me i msu pak ma mir, tw kem pak ma vullnet pwe kw... me kwrcy ma mir, se ndjej se un nuk kam ritwm te kwrcimi edhe du shum pun pwr me msu.

Ushqimetw si jan t shwndetshme edhe bwjn mir, pwr mendimin tim jan shum t shndetshme brokolo, bajamet, qumshti, djathi, www edhe mishi i viCit mw pwlqen, mw pwlqejn shum frutat, edhe frutat e thata, edhe kto, kto konsumoj edhe un, si n jetwn e pwrditshme, edhe suprat.

Masi un kam ba familje, i jam pwrkushtu vetwm familjes dhe deri kur jan rrit fmijt kam nejt vetwm me familjen, domethan jam kujdes pwr fmijt e mi edhe e gjith jeta ime ka qwn e pwrkushtume ke fmijt e mi, edhe me i nxjerr xhiro, me dal me hec me lujt me ta edhe sot ndjehem shumw krenare si jam marr vetwm me fmijt, kur ato mw kishin nevoj.

Esht e rwndsishme shum me la durt se un e kuptoj vet kur hik nga puna edhe laj durt ban zi aty lavamani, asht skandaloze pa i la. un Cdo dit edhe nga njwzet her n dit i laj durt, se asht higjenike mos me marr mikrobe, pwr familjen, pwr vete, edhe un menoj se ato si nuk kujdesen pwr higjenwn janw tw dwshtuar si njerwz.

Bangatw nw i majn lekt t sigurta... Nuk e di, se si mun t i majn ma t sigurta, po un besoj se nuk ka siguri, jo, sot pwr sot, edhe me thwn tw drejtwn jo se jam zhgwnjy ndonjwher, po, po nuk e di, mw duket sikur nuk ka siguri, nuk ka fare siguri te bangat, as askund.

Kur isha e vogwl mu m pwlqente shum Leonardo Di Kaprio, tani ka shum aktorw shqiptar edhe t huj si m pwlqejn edhe OK por prapseprap i preferuari im ngeletw Leonardo Di Kaprio. Ka qwn shumw..., edhe Besart Kallaku, pastaj asht nga kto shqiptarwt se mw pwlqen shum, pse bwn shum humor qw pwrshtatet me mu.

E, pse deti mendon se asht blu? Mendoj sepse ajo duket si ka pwr shwmbwll nwn ngjyrwn e qellit ose tw ngjyrave si ka nga brwnda, pwr shwmbwl, nwqoftse aty wsht rana shum e bardh, do duket ngjyr ma blu, nwqoftse aty ka barishte ose gjana tjera, do duket, do duketw ma jeshil...

Po, un mendoj se ka ndryshu shum, ka ndryshu shum edhe atmosfera, edhe ne si njerz, edhe un vet kam ndryshu mendoj, e marr jetwn pak mw thjesht, jo me shum mendime, sepse jeta nuk do dhe shum stres, dhe shum mendime, wsht kaq e thjesht edhe munna me jetu edhe ma me pak gjana, sesa ne menojm, edhe koha ka ndryshu sepse tani koht e fundit un shoh se ka vetwm dy stin, ka ver edhe dimwn, nuk shoh tw ket pranver edhe vjesht.

Shiko tani, nwpwr qytetet e mdhaja nuk ka edhe aq shum, po prap se shum... prap ma shum se ktu nw Athin ka, ka ma shum gjelbrim, shum, sidomos nga fshatrat ku jam un, e t knaqet shpirti nga gjelbrimi si ka, edhe nga parcelat, nga aratw, ka shum shum gjelbrim, ka shum gjelbrim, ke qef, po sidomos nwpwr male.

Shokut tim do i thoja se edhe un kam kalu t njajtat gjana, edhe duhet tw bajw shum shum durim, edhe tani si teknologjia ka avancu, janw, asht nji zgjidhje me fol nw Skajp dhe Messngjer, dhe besoj se e ka ma shum t let tani, sesa n kohwn kur erdha un ktu, si flisnja shum rrall me familjen edhe qanja nganjher.

Kwnga ime e preferume, kam shum kang qw mw pwlqejn, po nji ndwr tw preferumet e mia ishte Lule lule, asht njw kang e vjetwr shqiptare, po kam dhe tw tjera plot, edhe njw qw ka dal tani e funditw nga Besart Klementi, O moj princesh, mw pwlqe shum. Edhe ka shum domethanie pwr mu.

E thash edhe pak mw para, puna qw s mw pwlqen fare asht me hekuros, edhe me gatujt. Jan dy pun si OK i baj tw dyja i baj, po nuk i bwj me dwshir shum t madhe, domethan i bwj me, duke pwrtu edhe do ta menoj shum mir para se t filloj, ama kur t filloj do i bwj qw tw dyja.

Shife, un nuk asht se mw shqetson teknologjia, se po dite me e pwrdor taman, nuk tw shqetson asnjw gja sot. Po ajo si mw shqetson me teknologjin, asht se fwmijwt tani ... asht tue u ba si drog teknologjia tani, po ju more telefonin thu se u bw nami, sikur nuk mund tw jetojn dot pa telefon ose pa laptop. Un besoj se rinia ka shum problem nw kwt pjes.

Mu mw pwlqen shum pilates dhe mw pwlqen shum noti, kto t dyja jan sportet e mia qw i kam mw dwshir e t preferumet e mija edhe ndjehemw sikur qetsohet edhe truni edhe trupi kur bwj kto dy ushtrime, domethwn si kur jam n det mw qetson shpirtin edhe zemnwn edhe trupin, edhe si kur shkoj pwr pilates, tw dyja m pwlqejn shum.

Pwr shwmbull un kur du me hik me pushu, e para shikoj a e kam Cdo gja nw rregull, pastaj du me marr njw batanii, t shtrihem edhe t flej, kaq, thjesht dhe bukur, edhe mos t kem nez... edhe t fik internetin, t fikw televizorin... edhe t jem,,, tw kem qetsi, edhe ta shijoj.

E, kurv kamw fuqi me ba diCka, pwr shembull unw kam shum qef spanakopitwn, edhe m pwlqe edhe petat me i hap vet edhe me ba shum t shijshwm qw tw... edhe me gjalp, edhe me arom t mir, edhe me fara e drithwra nga sipwr edhe del shum shum i veCant edhe e ka qef gjith familja ime,

Me Car lloj... un mendoj se teknologjia asht shum shum mir edhe t gjitha programet si kemi n telefon dhe mjet jan shum t rwndsishme po dite me i pwrdor taman, thjeshtw nuk mw pwlqe psh se janw pwr shwmbull disa qw jan shum t afeksionum edhe kalojn shum or edhe mendoj se kjo nuk ashtw okej pwr asnjw njeri.

Un ma shum i pwrdor kompjutratw pwr pun, me gjet modelet e mia t preferume pwr punwn time, me i pwrdorw pwr shwmbull nw... me kwrku diCka qw mw intereson edhe komunikim, komunikim me familjenw, me motrat, me mamin, e i pwrdor shum me komuniku edhe e ndjej sikur tani nuk mw mungojn sikur mw mungojshin pwrpara, domethan ashtw njw gja shum e bukur pwr mu, mw ka shpwtu.

Festat e mia t preferume jan Krishtlindjet edhe Pashkwt, dy festat fetare qw jan pwr katolikt edhe un ndjehem shum mir me kto dy festa, domethwn jan janw shum shum tw rwndsishme pwr mu edhe i ndjej vwrtet nuk esht se e bwj fallco a s di si ta them, i ndjej me gjith shpirt edhe i festoj shum mir.

E, po, kam dwgju edhe besoj se kur kam qwn mw e vogwl i kam pas dit shum ma shum, maj mend Arushwn e Madhe, Arushwn e Vogwl, kto, kto m vin tani pwr momentin, se jam pak e madhe nw mosh pwr me i maj men t gjitha emrat, nuk po m nuk po m kujtohen tani, po kto t dyja qw mw erdhwn i thash.

Po, mw pwlqen me luj letra, luj jo shpesh, po pwr shwmbull kur iki me pushime do i marr se s bwn me vete, edhe argtohna, wsht njw lloj loje qw na pwlqen dhe i pwlqen shum edhe bashkshortit edhe kalojm pak koh, qetsojm pak trurin, edhe letra edhe domina, i marrim me vete kur shkojm me pushime. Po, m pwlqejn, wshtw njw mnyr argtimi pwr mu.

Pwr shemull, pun t vwshtira, normal, se punt e vwshtira s bahen me dorwn e njeriut, wsht ma mir me pasw... domethwn Cdo lloj pune me pas atw mekanizmin e vet, pwr shwmbullw, nji shpi twrmeti duhet tw kesh njw dalik ose njw fortigo shum t madh pwr me Cu at shpi n ven t vet.

Po, m pwlqen shum shum me hec edhe un pwrdit hec edhe ndjehem shum ma mir kur hec sesa nonj dit kur nuk hec, eee ndjej letsim, ndjej sikurw sikur ... un ndjej nw trupin tim sikur njw flutur dhe sidomos me ec n natyr ku ka edhe ma shum gjelbrim se ktu n Athin, do m pwlqente dhe ma shum, po kushtet jan kshtu tashti, s kena Ca me ba...

Kur isha e vogwl, m pwlqente kwnga Lule lule, kurse kisha dhe kang tw tjera t preferume, pwr shembull mw pwlqente dhe Britni Spirs shum m pwlqejshin shum kwngtar t huj, po Britni Spirs e kam pas shum shum fiksim kur kam qwn e vogwl, doja t isha si ajo, t kwrceja si ajo, t isha e bukur si ajo, mw pwlqente shum, kam qwn shum e afeksionume tekw Britni Spirs.

Unw kwt javw kam pa shum limona, kam pa trwndafila dhe tw Celur aq bukur, biles biles, se mu m sollwn tre trwndafial, njw blu, njw roz edhe njw t verdh dhurat, edhe i kam vu n vazo ke shpia, kam pa speca djegs, kam pa shum lule dhe sidomoslulet qw kam n ballkon i shof gjith ditwn, un vdew pwr lulet, i kam shum qef.

Pwr njerzit e vdekur kujdesetw bashkia, atje nw fshat ku isha un kujdeset bashkia edhe pastr... ka pastrus edhe ka roje, qw mos shkojn fmij ose mund t shkoj ndonjw i moshum, ...t gjitha kto domethwnw wsht bashkia, ka puntor njwztekatwr or aty, domethwn roja i natws, edhe puntori qw ban edhe pastrimet dhe kujdeset pwr varrezat,

Po, unw kur isha e vogwl e kam pas teatrin afwr shpis, kshtu qw kam hik shum her n teatwr, edhe tani kohwt e fundit pak ma rrall, se nuk na del koha, mas fmijve, mas punve, edhe m pwlqen shum teatri, m pwlqen, nuk mund ta ndjesh, wshtw, wsht i shkwlqyshwm, qesh shum, kalon bukur, sidomos po ke edhe njw shoqri t pastwr dhe t mir, kalon akoma ma mir, m pwlqen teatri, kam ik shum herw kur isha e vogwl, tani e kam rrallu pak, po duhet me rikthy ke agjenda ime.

Filmat e mi t preferum, mos thom se kam shum filma, qw m pwlqejn edhe kur isha fmi, si Liza n botwn e Cudirave, edhe pwr shwmbull m ka pas pwlqy shum Titanikosi, qw mw ka ngel n men-je domethan, edhe e kam pa tre katwr her, edhe shofw shum edhe filmat pwr fmij, mw pwlqejn edhe filmat shqiptar t vjetwr si Lulkuqja mbi mure, nuk e di pse m pwlqejn kaq shum ato filmat e vjetwr,

Shokut tim nwqoftse asht shum i shqetsum kisha me i thanw shikoji edhe tw mirat si ka pwr shwmbwll kur zgjohesh n mngjes shwndosh e mir, kur shef, kur hec, kur ke vesh me nii gjuh, kur ke sy me pa, kur ke goj me fol, kur je mir me shnet, e fillon nga ato domethwn edhe e kupton se pwr shum gjana shqetsohna kot, edhe i them m u qetsu, edhe me pa me ma shum pozitivitet jetwn.

Unw numrin tim t telefonitw me thwn t drejtwn i vej vetwm kartw telefoni i vej, kart, telefonin nuk asht se e kam me e pagujt mujore, edhe jam shum mir kshu, sepse internet kam ke shpia, edhe pwr pwrdit ato minuta m dalin mjaft, se tani nuk asht se folim shum n telefon. Ma shume nw shpi, me kur jamw qw flas me nii familjen.

Po t sigurt nuk jena kurr, po kur i msojm me edukat, edukata fillon nga shpija, nwqoftse ne si prindwr i msojm fwmijt me edukat qw nga shpia, ata nuk kan me pas kurr problem edhe jasht, ama nwqoftse un zihem dhe ju krijoj gjithmon negativitet mrena n shpi, ai pak negativitet do ta pwrcjell edhe ke shkolla, kshtu qw duhen gjith prindrit tw jen shum tw kujdesshwm me fmijt.

Mu pwr shwmbull, kur kam qwn e vogwl, mw pwlqente shum me luj rrasa viu quhet ajo loja, mbajshe nji gur, bajshe ca katror posht n tok, i kishe ato nw njw krane, edhe athere merrshe njw gur qw ishte si pet edhe kush i mante me njw kwmb, me kalu nga katrori nw katror, ishte shum loj e veCant edhe e lujshim shum kur ishim t vegjwl, edhe paralele, qw zgjateshin edhe ata,

Mu m pwlqen ktu se pwr shwmbull... Car vetish t mira... mw pwlqen mw shum koha, mw pwlqe se pwr shwmbull Cdo rrwmuj, Cdo gjw mund bahet, kaq shpejt i mledhin gjanat edhe munohen me qwn... me pas siguri, jo, se siguri s ke askund, kudo qw t shkojsh, pwr shembull, po pak ma mir, m duket se nga Shqipria sepse e kam vu re edhe episodet e gjanat, si bahet nw qendwr, edhe jam.... domethwnw pas njw ore dy thu se nuk ka ndodh asnjw gjw, jan aq tw rregullt qw t i mbledhin shum shpejt kto... gjana.

Parlamenti ndaj nesh ka pwr detyr pwr shwmbull me ngre pensionet qw mos tw kem un nevoj pwr shwmbull mamit tim t ja blej un ilaCet, po ajo tw ketw pensionin e vet edhe t i dalin ato lek pwr me jetu, thjesht, ajo, pwr mendimin tim kjo wshtw gjaja ma kryesore si mund bajw, sepse un jam e detyrume tashti me punu nw dy pun, pwr me i Cu ilaCetw pwr shwmbull vjehrrws time ose mamit tim, se asaj nuk i del pensioni, edhe edhe pwr shwmbullw njw njeri qw punon tw ket edhe rrogwn e trembwdhjet, edhe tw ket edhe shum gjana qe t i, tw shkoj me dwshir n pun robi.

Unw me t thwn t drejtwn nuk wsht se kam kalu nonjw smun-je t vwshtir, pakw... vetwm kam pas ekzem ke dora edhe me.. duke provu shumllojshmwri kremrash kam arrit me gjet kreminw i cili mw pwrshtatet pwr ekzemwn qw kam pas te dora, edhe e kam kalu me suksesw pas shumw kremrash, domethan e kam gjet atw t duhurin edhe tashti pwrdor vetwm atw dhe e pwrdor shum rrall tashti, se jam shum shum mir.

Atje ku rri un, nuk ka asnjw lloj smun-je, qw mund ta them, po tashti kot e funit po nigjojm shum se po smuren njerzit me kancer edhe ajo asht n gjith venin, domethwn nw krejt botwn, nuk asht se asht vetwm nw venin tem, ashtw nw krejt botwn, janw rrit smun-jet, e nuk ashtu tash, ose pwr shwmbull para tre katwr vitesh ishte kovidi, edhe Alfa ena ne njishi si ishin pwr gripra t vwshtira,

Mendimi im pwr kalamajt nwpwr shkolla wshtw se duhet t jen pak mw t kujdesshwm, edhe testet te shkolla... tw lexojn, me pak fjal edhe shkurt e shqip. Duhet me lexu pak ma shum qw tw ken pak mw t lehta pwr me i ba testet edhe pwr me i ba me sukses, ky wsht mendimi im edhe besoj se asht i sigurt.

Ktu do kisha dwshir me fol shum shum shum, normal se pwr shwmbull un kam qwn nw shum ishuj ktu n Greqi, edhe pwr gjithsecilin do kisha me fol shum gjat, pwr shwmbull kur isha n Milo ktw ver, nw Saraqiniko, mw pwlqeu shum, e ishte si n parajs, edhe Lefkadha mw ka pwlqy shum, e nuk e di, nuk mund tw shprehem me fjal, aq mir kam kalu, pwr shwmbull, edhe n Barcelon pak e zymt koha, po shum qytet i bukur, edhe n Dyseldorf, edhe atje mw ka pwlqy shum, e munem me fol shum gjat pwr kto, vendet qw kam vizitu.

Noshta, noshta dhe s e maj men shum mir, por kam hik qw shum e vogwl nw plazh, se e kishim shum afwr plazhin, edhe un jam rrit nw plazh, edhe si jam ndier? Super bukur, super bukur. Po, m pwlqen shum plazhi, mw pwlqen deti, mw pwlqen kur asht me dallg, e m pwlqe t luja me ranwn, m pwlqe t isha me shum shok dhe shoqe e t kalosha bukur, m pwlqe shum shum shum, un jam fmij i detit.

E, si kan me votu njerzit nw vendin tem? ... njw lloj mor votojn, s a se ka ndonj ndryshim,

Normale se e besoj, por jo sa e ekzagjerojn tjerwt, po, se ka ndryshu pak ka ndryshu, e shof edhe nw fshatin ku jam rrit, ka pas ra pak ma shum bor, tani nuk bjen fare, edhe e shof pwr shwmbull edhe ktu se kan ngel vetwm dy stin, domethwn nga xhupi do kalosh nw mwng t shkurtra, nukw ke koh t veshwsh nji triko t holl ose nji xhaket t holl, direkt nga dimri nw ver. edhe besoj se ka ndryshu, po jo kaq sikur e bwjn njerzit, edhe sikur e ekzagjerojn.

E, me than drejtwn haj dy tre her n jav mish, m pwlqen mishi shum...nuk e them dot se s jetoj pa mish, po haj domethwn, na pwlqen nwpwr ushqime mishi, gjellwra, nwpwr supa, m pwlqen mishi, e konsumoj, dhe mishi duhet tw ha... duhet t konsumohet, pwr shwmbull edhe pwr vitaminat, me marr vitaminat qw na... i kena t nevojshme...

Kalamajt sot mos e pyt Car lojnash lujn! Ma shum i ke tu luj nw robloks, nwpwrw telefona sesa lojra t vwrteta sikur kena pas luj ne t vegjwl, se lujshna pak me ca kokrra groshe, ose me gur, ose me topa qw i bajshna nga Corapet, e me shum pak lodra, kurse sotw i gje tu luj ma shum nwpwrmjet telefonave, sesa pwr shwmbull me ba njw pazwl a me ba njw diCka pak ma ..., me u largu pak nga telefoni. Se nw fund, atere kan me pas probleme me syt.

Po, unw di not, kam mwsu qysh e vogwl not, se un jam rrit afwr detit, edhe m pwlqen me notu, kur kam qwn pak mw e vogwl, kam pas notu edhe kam pas hik shum larg edhe rrijsha shum shum or, tashti sikur kam fillu pakw t bahem pwrtace, po, notoj, m pwlqen, domethwn jam fmij i detit. Un dhe deti sikur jena t pandam dhe kanjher e shof n andwrr sikur wsht shpia afwr detit e do m pwlqente ta kisha njw shpi afwr detit.

Punwt e reja kan vwshtwrsi der kur tw njifesh, der kur t njifesh, dhe njofje sa ma shumw njerz, edhe t kesh dikwn qw ta reklamojw punwn dhe tw din njerzit se ku ndodhesh dhe ku je, kjo wsht shum e rwndsishme pwr mendimin tim, e atwher vwshtwrsit janw deri kur tw vazhdoj ajo pun, qw tw t japi ty frut, do me thwn tw vazhdosh tw kesh pun edhe t pagush puntort.

Unw nuk maj men shumw smundlliqe me thwn t drejtwn, po ma shum virozat, virozatw, edhe maj men njw vjet sikurw pat ra ai fruthi, edhe pwr shwmbull po i binte njanit do i binte kush kontaktonte me atw, po i binte njanit nw fshat, domethwn do kishin... do ishte ngjitse, edhe smundllwqe tw tjera jo, vetwm gripe kshtu sezonale,

Gjith kto qw u pwrmendwn mw sipwr, do me thwn mami ka qwn kryesorja, babi ngaqw punonte shum or, edhe ai wsht shum, kur ishte n shtpi na msote na tregote se si me ec pwrpara, edhe na edukonte shum mir, ishte shum i drejt, mami ishte kryesorja pastaj mwsusetw dhe,,,, edhe shoqnia, shoqnia, kam pas njw shoqe shum, shumwww, m ka msu gjana qw s m i ka msu njeri.

Unw menoj se qielli asht blu sepse i jep drit Dielli, domethwnw ... hap drit njani tjetrit, Dielli i jep drit qiellit edhe bahet blu edhe toka, po se pwr shwmbull po tw ishte natwn, nuk wsht blu, wsht hana, rrezaton, domethwn wsht rrezatim, jo aq sa na duket ne blu, ndriCimi i Diellit

Kur isha e vogwl m pwlqente m u ba modele edhe infermiere, po shuqur qw s u bana asnjana as tjetra edhe bana gjana krejt ndryshme, po tashti ndjehem shum mir me kto qw baj, e m duket sikur kam gjet vetveten, edhe edhe truri edhe men-ja jan ma t qeta kur ban ata si dwshiron, edhe jam shum e knaqme me punwn si baj tani...

Pytja si ban njw njeri kur asht i smur do m u siguru pwr shnetin e tij, edhe pyt pwr shwmbull ty a t ka ra nonjher kjo smun-ja, apo ke pas ndonj njeri me t tilla smun-je, pastaj mvaret edhe pacienti, se ka ca njerz si pwr shwmbull kan njw lloj smun-je, dhe dunw mos me u folw fare ti, pwr at swmun-je, mos me fol hiC, mos me jua pwrmend hiC smundllikun si kan.

Me than t drejtwn, kur kam qwn e vogwl, kam pasw shum qef me vizatu. mw shum ama vizatosha shpija edhe lule, mw pwlqente shumdomethan edhe ai kombinimii ngjyrave ke vizatimi, eee gjith kohwn vizatoja, mw pwlqente shum dhe ktw e kam dhan edhe ke fmijt e mi, vizatojn shum, edhe tani jo, tani jo, fare, fare, nuk vizatoj fare, dhe mw ka hik ajo dwshira e vizatimit.

Sa shpesh shkoj ke doktori, njw her n vit, njw her n vit shkoj, bwj Cek ap-in e Cdo viti edhe Okej, tw gjitha m dalin mir dhe jam Okej, s kam arsye pse me ik maa shpesh. Mendoj se njw her n vit duhet tw shkoj Cdo person pwr me bo kontrollin e vitit, ena tsek ap (ένα τσεκάπ).

Mu me than drejtwn mw pwlqen shum si paguj nwpwrmjet telefonit, kena pas hik tu prit nwpwr radha, prit atje kot njw or me pagu uj, dritat, e tani i pagun pwr tre sekonda n telefon, e Okej nganjher ndjehem sikur lektw zhduken ma shpejt ashtu por ashtwww, domethan kursen shum koh, kursen koh edhe asht shum shum mir. Mu pwr vete m ka zgjidh durt si i thojn.

Kwngtari em i preferum wsht Besar Kallaku se i ka pakw kangwt e si m pwlqejn mu, edhe Besart Kelmendi, edhe m pwlqen nga tw ...kur isha e vogwl m pwlqente Britni Spirs, tashti mw pwlqejnw edhe kwngtar tjer, mw pwlqe shum pwr shwmbull Argyros, e ktu n Greqi, asht ndwr tw preferumit e mi, Kostandinos Argyros.

Po, m pwlqen shkollat ktu, m pwlqen shkollat ktu, se Cdo gja asht m rregull, edhe edhe si bajn kanjher greva kto, e kan nevojshme nxwnsit me qetsu pak trunin, biles biles kanjherw ndjej sikur i lodhin pak ma shum se duhet, sepse ju ven shum detyra, shum ashu, pwr shwmbull, kur merr pushimet e Pashkws ose t Vitit Ri, kalamajt kan nevoj me u qetsu, me dal me loz, me hikw njw shwtitjw, jo vetwm merr Cant ngarkohu, si nw gjith kohwn,

Njii histori timen personale, pwr shwmbull, kur ik nw nonjw ven, me pa pwr shwmull nonj muzee, n qendwr ose kur ikwn nw Akropoli, ose kur shkoj pwr shwmbull me vizitu vende si nuk kam qwn, mund them se ka shum gjana si m pwlqejn, dhe i shikoj me vwmendje, edhe pwrqwndrohem aty, dhe m qetsojn, m qetsojn, domethwn jam shum e qet,

Shpresa ime mw e madhe per t ardhmen asht vetwm me qwn t lumtur, vetwm me qwn t shwndetshwm edhe t lumtur, e me qwn njerz pozitiv, edhe mos m i dash t keqen askuj, as mos me i ba keq askuj, edhe kto, nuk asht se du shum gjana un nga jeta, jena msu me jetu edhe me pak, edhe me shum edhe aspak, mbi t gjitha tw ngelemi njerwz, edhe njerwz t lumtur edhe pozitiv e t japim pozitivitet t gjithve.

Po, unw di shum, jo nji, po tani pwr momentin mw vjen kjo: Ujku qimen e ndwrron, zakonin s e harron, edhe edhe shum e shum tw tjera, edhe pwr shembull, jan me mijra fjal tw urta qw mw pwlqejn, edhe kan domethwnie,

Atje ku rri un ka pwr shwmbullw qen, mace, dele. Nuk asht se ka ... edhe ndonj person ka edhe njw lop, mban edhe njw lop me mbush gjirin e fmijve, po jo, nuk ka kafsh tjera, sepse un jetoj afwr detit... edhe pula, a, mw fal, ka dhe pula, ka shum familje qw majn pula, edhe han vezt e freskta edhe pula t freskta, kto, s ka tjera kafsh atje ku jetoj un.

Njerzit nga ktu ikin se menojn se diku tjetwr asht ma mir, kan siguri ma t lart, edhe menimi im ashtw se po nuk je vet i zoti edhe me e gjet me veten tane para, gjithmon do ja drejtojsh gishtin tjetrit, un menoj se duhet me qwn vet i zoti me punu fort edhe me ja dal vet ... ka mnyra se si me hec pwrpara, kudo qw t jesh, edhe s ke nevoj me hik kwrrkun, un pavarsisht se kam hikw se u martova edhe isha e detyrume me hik, pwr sa e kishte punwn ai atje, po menimi im se asht se po ke men, gjithkun gjenven.

Njerzit qw jan nw mosh, e pwrdorin ... ma shum e pwrdorin pwr me fol, pwr shwmbull, me kamer e me familjar. Besoj se tw rijtw ma shum shkrujn mesazhe, kurse t vjetrit ma shum dun me fol, dun me pa, edhe dunw me komuniku, nuk dunw vetwm me mesazhe, e kan pak ma t vwshtir me pwrdor mesazhe mosha e madhe, mosha e rritur, mosha e thyme. Kurse fmit edhe t rit ju pwlqen ma shum shkrimi.

A, sot si kur ka ardh koha, wsht shum vwshtir me kursy, e, ma mir me jetu, s ka me kursy ma, edhe njw jet kena, nuk them mos me kursy, pwr shwmbull, pak, pwr nonj gjo qw asht shum e rwndsishme pwr shnetin, po wsht shum e vwshtir me kursy sot, vetwm nuk e di Ca me than, wshtw kaq e vwshtir sa nuk mund ta imagjinosh, nuk kursen dot, sidomos me rrogat si jan ktu.

T rejat e teknologjis jan se pwr shwmbull fol me familjen, pak ma mir, pak ma lirshwm, kur do je qefii, edhe un menoj se s ka gja tjetwr ma mir, shum mir wsht tashti, s ka Ca m u ba ma bukur, vetwmw ke fmijt e vegjwl duhet pak ma shum mos me i lan nwpwr rrjete socjale, edhe jo shum or t paktwn, se tani asht ba pjes e je,, e pwrditshmwris telefoni edhe interneti.

Po, kam hecw shum shpesh me avjon, e pwrdor shum avjonin, mw pwlqen, nuk kam frik aspak, po t ishteee, po t kisha mundsi ekonomike do t iknja gjithanej me avjon, mw pwlqen shum, as nuk e menoj fare asnjw gjw negative, menoj vetwm pozitivet, edhe mw pwlqe, wsht fluturimi, nuk kam asnjw lloj problemi, m pwlqe shum me udhtu..

Historia e shoqes time asht se ajo para se me maru gjimnazin kaloshim shum bukur bashk, edhe ajo para se me maru gjimnazin do me than ishte nw vitin e dyt, edhe u dashuru me njw Cun edhe iku pwr Angli edhe e kish ma shum vwshtir me komuniku atere, bahet fjal para njwztekatwr vjetsh, edhe mw kishte dwrgu njw letwr qw ka kalu me shum vwshtirsi edhe ji ka gjet shum vwshtir gjanat atje, po sot ato kan studju atje, kan mwsu, kan punu shum edhe jan shum mir edhe un jan e lumtur pwr shoqen time.

Mw thuaj pak historin e familjes twnde. Po historia ime Ca me thwn. Bab, nan, ka vdek. Nji vlla kam, mir jam, pamartum.

A, m pwlqen shum poezia. Kur isha e vogwl, un kam pas ba plot nji libwr me poezi, dhe m vjen shum keq nga vetja edhe ... se e kam hum at libwr, do m pwlqeja shum t i lexoja, pwr kuriozitet sot qw u rrita, ato poezi qw kam pas ba kur isha e vogwl, kam pas ba shum poezi t bukra, pwr menimin tem, edhe nganjher mendosha a, un ato poezi do t i postoj edhe nuk e bana kurr, edhe nuk e di arsyen pse e humba at libwr, nuk e di ku pwrfundoi ai libwr.

Pwr shwmbull, kur je i knaq? I knaq je kur ke punu shum me veten tane edhe ke arrit diCka, edhe kur e arrin atw si ke dwshwru kaq shum, ndjenw lumturi, harmoni, edhe gwzim, domethwn fluturon nga gzimi, dhe arrite ata qw punove shum fort pwr me arrit n at konkluzion, edhe un pwr shwmbullw jam, kam qwn shum e lumtur kur kam hap punwn time, edhe thashw ja dola, edhe thashw vetes time bravo.

Po, Caj, mw pwlqen shum, e kena pasw konsumu shum kur ishim t vegjwl, Cdo mgjes, para se me ik te shkolla, pa pi nji tas me Caj nuk ikshim, edhe ... edhe sot e konsumoj, po ma shum pwr shwmbull natwn n dark pwr m u qetsu, ose kur kam ndonjw dhimje fyti ose gjendje gripale, unw pwrdor Cajra tw ndryshme, nuk asht se kam diCka, po m pwlqen, m pwlqen, dhe m pwlqen pa sheqer.

Shifw, nuk mw pwlqen fare me gatu... nuk mw pwlqe e do isha shum me fat sikur t kisha njw guzhinjer pwrsonal, ose t gatunte dikush tjetwr pwr mu... nuk e di... nukw... e sidomos tani... nukw... nuk po gjej koh me gatu taman ... un gatuj ushqime t thjeshta ... pwr shwmbull mundem me ba supra edhe ... njw pit njw her n tre jav, qw do i hap vet ato... ashu edhe dalin shum shum t mira, thjesht nuk mw pwlqen me hy... se po hyna... atere e banj...

E pwrveC punws do m pwlqente me hik pwrdit nw plazh, po t kishim kushtet edhe po t ishte pak ma e leet se e kena pak larg tani, edhe m pwlqe shum pwr shwmbull me hec, mw pwlqe shum me hikw pilates, kto jan t preferumet e mia, do t kisha dwshir shum ta kisha njw shpi afwr plazhit, dhe t iksha Cdo t shtun e t diel, po asht e pamundur tani pwr tani, po asht ndwr dwshirat e mia tw tw ardhmes,

Me than t drejtwn, ktu afwr ku jetoj tani, nuk ka shum jeshillwk, edhe mu kjo mw mwrzit se m pwlqen shum edhe pranaj unw te shpija kam vu shum lule, n ballkonin tim, edhe kam shum jeshillwk te shpija, domethwn nw ballkonin tim kam shum shum jeshillwk, edhe ke qef me e pi kafen e mwngjesit aty, nuk du tw ik nw lokal, kam qef ta pi nw ballkonin tim, te lulet e mia, edhe tw marr erwn e limonave qw kam n ballkon edhe tw jaseminws.

Kujdesem, nuk asht se kujdesem njw qind pwr qind, po munohem pwr shwmbwll ato brumrat mos m i hangwr, me dal me ec pakw, kur kam koh t lirw me ba ca ushtrime, nuk asht se bwj shum gjana, po do dwshiroja me ba pak ma shum, me thwn t drejtwn. Ma shum ecje, ma shum gjimnastik, ma shum not, t gjitha pak ma shum, po nuk e di pse nuk na del koha, ngaqw punojm shum or,

Ma shum ke msimet mw ka pas pwlqy letwrsia, letwrsia me lexu libra, me lexu do histori, me ba poezi, kam qwn edhe e dhanme shum masw gjuhws, gjuh-letwrsi, edhe mw pwlqente dhe fiskultura, mw pwlqente dhe muzika, ky lloj tipi jam, domethwn karakteri im ky wsht, edhe matematika nuk kam qwn keq, gjanat si i kam pas ma inat kan qwn istori, gjografi, nuk i doja me i pa fare,

Un di shumw thanie nw shqip, po njw thanie qi m ka ngel nw men-je ashtw Ujku qimen e ndwrron, por zakonin s e harron, dhe e dyta Ai qi kwrkon shum, nuk merr aspak, edhe tani un di edhe shum thanie tjera, po pwr momentin nuk mw vijn nw kujtes qw t i them.

Kafsha qw kam pa herwn e funit ka qwn qwn i nipit tim, e asht shum i amwl, i mir, e du fort, edhe edhe macet mw pwlqejn, me pwlqejn shum edhe shpendwt, dikur kam pas edhe nji zog, i cili mw ngordhi, edhe mw ka ardh shum keq, po e kishim vite, shum vite at zogun, u mwrzita atwher....

Fmijt e mi uroj vetwm t jen t lumtur, t jen t dashur me njwri tjetrin edhe t kujdesen pwr veten, edhe mos tw... t jen gjithmon me kultur, t sjellshwm, mos tw ofendojn, mos bullizojn askwn, edhe kto ja u them Cdo dit, e sepse nuk ashtw sjellje e mir, e domethwn kam qejf si tw tjerwt sillen me fmijt e mi, edhe fmijt e mi tw sillen me tw tjerwt, kjo wsht e drejt.

Un nuk kam asnjw problem me shnetin, jam shum mir, vetwm pak ekzem kam pas, duket qw e kam kalu edhe ata dhe tani i kam shum shum mir, edhe kur mw shfaqet nanjwher n muj pwr shwmbull, se pwrdor detergjente t rrezikshme sikur asht klori e kto, e m acarohen pak, e unw vej direkt kremin qw kam pwr ekzemwn edhe zhduket, jam shum mir.

Ngjyrat e mia tw preferume janw e bardha, e bardha asht numri nji, roza, e zeza, po ma shum ama anoj tek e bardha, dhe ke shpia i kam t gjitha gjanat e bardha, edhe n dollapin tim kam shum rroba t bardha, e nuk e di, edhe e kuqja kanjher, shkon shum, po e preferume, e preferuara, numri nji asht ngjyra e bardh.

N pwrgjithsi, ngaqw ka vite qw e kam doktorin tim familjar, nw pwrgjithsi ata e marr n telefon, po, pwr shwmbullw, kur kamw... kur du me myll ndonjw takim pwr familjart, pwr shwmbullw pwr gocwn e kshu, kanjher e myll edhe nga interneti, edhe asht njw zgjidhje pwr mu.

Un jam njeri si ma shum m pwlqen me dal, po ka ditww si nuk jena pwrher mir ose pwrherw nw humor t mir, ose ashu m pwlqen me vu edhe bizhamat edhe me nejt tan ditwn ke shpia, edhe me pa nonj film dhe me u qetsu, m pwlqe edhe pushimi, po nuk do ta baja dot pwr shum koh, pwr shwmbull me ndejt dy tre dit, jo jo, ma shum m pwlqen me dal.

Pwr shwmbull, un qetsohem kur i kam krejt punt e bame ke shpija, edhe i kam vu t gjitha... i kam t sistemume... t rregullume ... ater un kamw... e shijoj atw t ndwnjtmen, e shijoj pushimin kur i kamw Cdo gja t rregullt , sikur mw rregullohen edhe mendimet edhe mw rregullohet jeta dhe e shijoj pushimin nw kwt mwnyr.

Po, normal, un kam e nji kish atje nw fshatin tim afwr, kishwn e Lacit, atje un qetsohem, asht qetsia e shpirtit tim me ba sa herw shkoj, e vizitoj bashk me familjen time edhe kanjher edhe kur mw thojn fmijt, a, nuk kena mundsi me ardhunw, do vin edhe ata qw shkojn familjarisht atje, edhe vetwm njw xhiro, nuk asht se rrim atje me or t zgjatuna, kjo, jo, vetwm njw xhiro atje mu m qetson, m jep jet.

Ma shum mw pwlqen me hik me pushime nwpwr ishuj tw Greqis edhe ja kam pas vendos si kusht vetesw me ba Cdo vit me hikw nga njw ishull, derisa dhe sikur t jet Salamina, apo Ejina se jan pak ma afwr, po dwshira ime asht me hik nw ishuj tw ndryshwm, jo gjithmon ke i njajti, edheee edhe pwr me i vizitu si ishuj qw jan, kam... mw pwlqen shum.

Jo, telefoni im kap mir gjithkund, ndjehem shum mir, komode, ndjehem sikur kam siguri kur e kam telefonin afwr, se pwr Cdo gja pwr shwmbull, shiko, mund t jesh edhe nw njw ashensor edhe ke ngel aty, edhe merr dikwnd n telefon se jam n filan vend, ose pwr shwmbullw pwr Cdo gja, me komuniku me falmiljen, e me fol me t afwrmit kur e ke telefonin afwr, wshtw shum e rwndsishme.

Pwrderisa unw ata e kam martu, wsht burri im, mu m pwlqen shum gjana te ai, edhe ato qw s mw pwlqejn un ja shpreh, t gjitha mospwlqimet qw ai t i rregulloj ose tw mos i pwrserisi ma, ka shum veti t mira, wsht shum shum i sjellshwm, edhe puntor, kto pwr mua jan dy gjanat kryesore, kur njeriu tw sillet mir edhe tw vlerson, wsht shum e rwndsishme pwr mu.

Unw kurr nuk Cohem me hangwr natwn, edhe po u Cova me hangwr natwn, vetwm po m dhimi fyti me hangwr pak mjalt, ktw e kam ba, po qw t Cohem tw haj natwn nuk e kam bo kurr, vetwm uj, uj, edhe po mw dhimbte fyti, mjalt ose gjalp. Tjetwr kurr n jetwn time, as, ww, nuk mw shkon nwpwr mwnd me hangwr natwn, nuk haj kurr. Nuk e di, e kam si kultur, a nuk e di, s haj dot natwn, nuk mw pwlqen.

Koha nw Shqipri wsht shum e ngjashme me klimwn nw Greqi, vetwmse kanjher atje bjen pak ma shum shi, kshu, se un komunikoj rregullisht me familjen lart edhe mw thon se, pwr shwmbull, ktu noshta wsht shum mir, ktu bjen ma shum shi e... natwn, edhe tani... besoj se njwlloj jan, vetwm qw atje bie pak ma shum shi...

Un telefoinin e pwrdorw shum shpesh, e kam pwrditw nw pun, kur jam nw shpi, me familjen edhe e quj si vegwl pune, e pwrdor Cdo dit, nuk ka dit qw t mos kem njw telefon me ... telefonin tim n dor, edhe e pwrdor, e pwrdor pwr gjithCka, pwr Cdo gja, pwr me kwrku informacion pwr punwn time me ba shumw gjana nga telefoni.